Man poata tra lia teron roro gi lia han. lie ron galagi tasi na luloto lagi tasi. galasik. kato lanaga mats ka pinpino lasi iahana tasi. mats ken bita pinpino te heru lanegi lia i tasi. lie sung megumen ni. lie mi huhu lanagen tru tula balia te nouegen. tana ka lie soho lasigi kotolana napin toana te kapa nu tua lan u ohots eni. balte kete pouts gumi han. te wats cd la pouts goue han. poata te wats cd la gi lie han balte sagoho len talegua bes baltena nas len talak. nas e goa mats kannou. te nou ha masmasul lenik. lie na wats kopis pouts len go. ba te lesin wats na goua lia u cd. <hesitation> te lale nik ba lie te lak turu bomb. hausie. lie ron la las nagua man bong eni. poata te kopi guma lia luma tara mats puatan roro tara lia. tson tara lia mi raraha tala no ba te ranga tala meno lia alue hula la korum. ma kui mule ta tua ta tokui turu lan i romana Te hatei gen a poatan roro tar ba. lie ngilin hakapa iegu lan romana ga lie kalasik. alie roro pinpino lasik. muatu boss naio lia tara man poatan roro tara lia. te pe gilia. lie rorok. ga lie roro lasik. tana poata lie lagou na roro la go tere virginia. stori. lam te kam. ba te kam na nap e no hangisa te mi butu pouts gua lie luma tar. tana poata lie takei go. songots opu pouts lenik ba te soho kopis pouts len go te tatala len e go maroro. lie la pinpino lasik. ma atei sil hasegi mei te. matiani mei te la gua lia. poata tala te kopis guma. ena lie mi butu tala gou. lie hatei talak. alie la guma tara man ken makum eni. lie. nitatala tar e nap talana. lie ka tala gieni e napin tua ni mahu ba lia te kete poni gi latu. ha spana lelegoa nitatala tar i latu. tania poata te Kopis pouts eguma lia latu. tana poata has. alie tate osa iega motor car bate tatala lak. man poatan roro tala tar. lie roro lak. lie ngilik ba te lagi matini me te laweiegu lia. na kopis pouts guma lia. lie mi tuku pouts pon gou. man nitatala tra lie ni te roro lagi lia. lia na suata len has pone guma kannou temi hanou egua lia galapien i luma